Fijirde jei mi ɓurɗaa wawuki kannjum woni Miɗo waɗi ɗum ko basketball, ngam mi jogii keewal e jaangugol. Miɗo yiɗi njogii waawugol faalaa kala buggol e jeewtude ko laaɓɗe, tawi mi faala waawugol e jogguɗe. Miɗo yiɗi kaɗɗo ko mbadii njillawdi ngal.